He keteye ndachiyo ndoñuu ndakache yuu, ujun ndame'e indó inyai yachi kuina hídoa ndane hí undame sello, iña kiti yii ngueno kuu yachí cuenta kunda kuteyino'o ndion uya'a yí, yi jun andakuena'a nekachechi achechí ndui iin ya'a chinguina nguetá.